leddi Malaysia ni leddi Arab en un, ɓe ɗon mari nyamdu sosai ɓe ɗon nyama malori, ɓe ɗon mari ɓikkon leɗɗe sosai, ɓe ɗon bo nyama nyamdu he ɓe waɗi be flour bana ɓe ɗo waɗi taliya, be indom indomie, be macaroni ɓe ɗon bo mari liɗɗi sosai ɓe ɗon nyama ha pelle mai, ɓe ɗon nyama bo nyamdu gomgomiji sosai, ɓe ɗo yara shayi sosai bo